عشان تكني تيشيرت هتجيبي ترابيزة كده تكون مخصصة للكوي يعني الترابيزة دي تكوني بتكوي عليها بس ما بتعملش عليها اي حاجة تاني عشان لو عملت عليها حاجة ممكن توسخ الهدوء خليها دي للكوي بس. بيكون على المكوى مكتوب رقم كل حرارة اللي بتناسب نوعية القماش وبعدها تبتدي من فوق لتحت كده بالراحة ما تضغطيش جوة عشان الهدوم ما تتحرقش وبس.